Yá'a kuii, yá'a ichi, ho o on. yá'a huajillo, ho on. yá'a polla ho o on. yá'a <hesitation> yá'a arbol, yá'a arbol ñaxo ngu yá'a ichi takao dia aja es eso.